gott kvöld og velkomin í Kastljós nærri þrjátíu prósent öryrkja á Íslandi er á

átján til þrjátíu og níu ára þetta hlutfall er það hæsta á Norðurlöndunum og árið tvö þúsund og sextán voru í fyrsta sinn fleiri Íslendingar sem urðu öryrkjar en hófu störf á vinnumarkaði gekk reyndar aðeins til baka í fyrra en þróunin í þessum málaflokki er slík að stjórnvöld eru hvött til að bregðast við og öryrkjar eru reiðir yfir kjörum sínum þeir hafa lítið sem ekkert upp úr því að vinna og það er því enginn hvati fyrir þá að fara aftur út á vinnumarkaðinn og til þess að ræða þessi mál eru komnir tveir Alþingismenn Guðmundur Ingi Kristinsson frá Flokki fólksins og Páll Magnússon Sjálfstæðisflokki veriði velkomnir þið hafið báðir tekið þessi mál upp á þinginu núna nýlega út frá kannski ólíkum vinklum en hafið báðir áhyggjur af þessari þróun Páll þú hefur talað um

fjölgunina í hópi ungra öryrkja til dæmis er þessi þróun eðlileg nei ég held að hún geti ekki verið það það er eins og kom fram hjá þér í inngangnum að þá eru þrjátíu prósent af öryrkjum á Íslandi það eru þeir sem hafa fengið sjötíu og fimm prósent örorkumat fjörutíu ára og yngri þetta hlutfall er tvöfalt hærra hér á Íslandi en að meðaltali á hinum

Norðurlöndunum þar sem það er í kringum fimmtán prósent stærsti einstaki hópurinn þarna eru ungir karlmenn tuttugu til þrjátíu ára sem eru þá greindir sjötíu og fimm prósent öryrkjar vegna geðraskana þetta eru ískyggilegar tölur ég held að um fimm hundruð hafi bæst nýir inn á sjötíu og fimm prósent örorku í fyrra út af geðröskunum og það sem ég hef líka verið að benda á er að

okkar í fyrsta lagi er alveg augljóst að það er hvetjandi í þessa átt umfram það sem gerist á Norðurlöndunum og svo kemur sameiginlegi punkturinn okkar Guðmundar að það er að sýnu leyti letjandi til að komast út úr örorkunni og þá er ég fyrst og fremst að tala um þessa ungu karlmenn sem hafa verið greindir með þessar geðraskanir og það er þar sem við verðum að bregðast við við þurfum að beita öðrum úrræðum

en við erum að gera í dag til að ná þessu unga fólki aftur út líka er náttúrulega

að mínu viti eins og ég kom inn á í umræðunum á þingi um daginn sem Guðmundur Ingi hóf er sú staðreynd að við erum að meðhöndla eins unga karlmenn tuttugu til þrjátíu ára sem eiga í flestum eða mjög mörgum tilvikum greiða leið út á vinnumarkaðinn aftur eins og til dæmis fjölfatlaða einstaklinga sem fyrir liggur að eiga ekki að koma inn á vinnumarkaðinn við erum með sem sagt eitt ráð fyrir alla þessu verðum við að breyta Guðmundur Ingi þú sagðir á þinginu fyrir helgi að ríkið væri að framleiða öryrkja hvað áttu við ég á bara við að sko

geðheilbrigðismálin hafa verið í algjöru lamasessi þegar ungir menn lenda í því að fá geðrof eða eitthvað þá er kerfið ekki að taka við þeim virk er fyrir þá sem eru á vinnumarkaði ef þú varst ekkert á vinnumarkaði segjum í námi eða einhverju þegar þú færð geðrofið þá er enginn að taka við þér þú færð enga hjálp þú ferð bara beint inn á örorku og svo ertu gleymdur það er ekkert til og ég veit það frá fyrstu hendi að þetta er svona kerfið og síðan erum við líka búin að vera að djöflast í eins og Hugarafli og fleiru þeim góðu samtökum sem eru að berjast virkilega fyrir þetta fólk og af hverju erum við sko þetta er ódýrasta sem hægt er að gera og virkar fullkomlega

með og segja ókei þeir fá að gera þetta á sínum forsendum við erum alltaf að búa til eitthvað kerfi sem þeir heilbrigðu ætla að búa til

veikir og segja við ætlum að hafa þetta svona

hvernig viljið þið hafa þetta en hvað getum við gert betur til að tækla bara þennan

hóp þennan tuttugu til þrjátíu ára sem á við þennan vanda að stríða okkur vantar miðstöð starfsgetu og endurhæfingar sem ríkið er með þar sem fólk getur komið fengið alla sína þjónustu sko þetta er dreift út um allan bæ í dag sko að fara í örorkumat það er alltaf að þetta sé krossapróf þetta sé einfalt að bara þú færð bara krossapróf þú ferð

út í bæ á einhverja skrifstofu þú þarft að fara úr fötunum það er verið að snúa á þér og gera allar kúnstir síðan ferðu í gegnum krossapróf og það er sagt í

hver vill segja já ég er með geðræn vandamál fólk segir nei og þá ertu fallinn já ég held að þetta sé alveg rétt það er eitthvað inni í þessu kerfi okkar sem hvetur til þessarar nýskráningar umfram það sem kerfin hérna á Norðurlöndunum gera við getum tekið dæmi af Dönum sem grípa allt öðruvísi inn þegar við erum að tala um þessar geðraskanir hjá ungu fólki þeir til dæmis gera sér þá meginreglu ég held að ég fari rétt með að þeir taka fólk ekki inn á örorku þeir fá ekki örorkumat í þeim skilningi sem við erum að tala um hér undir fertugu þangað til eru önnur úrræði fyrir þetta fólk og meginmálið okkar núna ég ætla ekki að fara að tala um þetta út frá því að ríkissjóði sé svo mikil hætta búin í þessu peningalega þar sem okkur er hætta búin

er það að við séum að dæma fólk hér í stórum stíl hundruðum saman nýjum tilfellum á hverju ári til örorku sem er alveg eins líkleg til að vera varanleg og í sumum að það eigi sér ekki afturkvæmt inn á vinnumarkaðinn meðal annars út af krónu fyrir krónu kerfinu það er ekki hvati til þess að koma aftur inn á

vinnumarkaðinn jafnvel þó þú eigir við til þess að gera að minnsta kosti í samanburði við ýmislegt annað væg veikindi að etja eða stríða þá er þá er innkoman aftur

í eðlilegt líf inn á vinnumarkaðinn hún er kerfið sjálft er svo letjandi að það er eiginlega enginn hvati fyrir fólk til að koma ráðherrann

Daðason sagði í ræðunni sinni á þingi fyrir helgi að það væru til fjórir milljarðar til þess að byrja að afnema krónu móti krónu skerðinguna en menn segja nú að þetta kosti miklu meira en það

þrettán milljarða af hverju er þessi aðgerð ekki fullfjármögnuð ég svo sem mér finnst þetta

ef það er verið að taka þriðjunginn í einu skrefi þá held ég að það sé nú að minnsta kosti til

bóta er ekki rétt farið með hjá mér Guðmundur að þetta

frá tvö þúsund og níu kerfi var sett af vinstristjórninni á sínum tíma en það sem er vandamálið í þessu

þetta var tekið af eldri borgurum með einu pennastriki tvö þúsund og sautján og nú eru komin tvö ár síðan öryrkjar hafa ekki fengið þetta og það ríkið er þegar búið að spara sér tuttugu

fjóra er bara móðgun vegna þess að mér finnst bara hreinlega að þeir eigi að gera þetta þá afturvirkt vegna þess að þetta er svo ljótt við þurfum að tala um skerðingar sko ef við tölum um krónu fyrir krónu skerðinguna hvernig hún virkar við erum með einstakling hann greinist ungur með örorku segjum bara geðrof eða eitthvað hann hérna fer á örorkubætur hann fær sérstaka uppbót hann fær aldurstengda uppbót

hún skerðir sérstöku uppbótina allar eignir skerða sérstöku uppbótina og meira að segja þeir ganga svo langt að allar tekjur allar skattskyldar tekjur til ríkisins skerða og ef þú færð lyfja ef þú segir að einstaklingur að fara í vinnu eða ætlar að reyna að vinna hann fær bílastyrk það er skert

svo mikið af lyfjum það er skert ég meina það er verið að rétta honum vinstri höndina einhvern pening og hann tapar af því að það er tekið meira til baka með hægri og svona sko fjárhagslegt ofbeldi gagnvart einstaklingi á ekki að líðast og við eigum að taka þetta út þetta er okkur til skammar ég er bara hjartanlega sammála og ég held að þetta við erum náttúrulega að fara að gera þetta núna og þú ert sjálfur í nefndinni

að vinna þessar tillögur um endurbætur á þessu kerfi og ég er alveg viss um það að þetta fær stuðning allra í þingi en þessi ríkisstjórn hefur viljað fara þá leið að taka upp starfsgetumat sem að samtök öryrkja hafa ekki viljað fallast á já sko ég held að partur af þessu af því að ég hef kynnt mér þetta hvernig hvernig þessi kaup gerast á eyrinni á Norðurlöndunum ég skil það vel að samtök öryrkja séu tortryggin þegar gerð er kerfisbreyting af þessu tagi ég held hins vegar fyrir mína parta að þetta sé hárrétt

aðgerð ég held að þetta sé miklu jákvæðari aðgerð það er miklu jákvæðara að segja við ungan dreng heyrðu þú getur farið í tuttugu og fimm prósent vinnu og við ætlum ekki að skerða það krónu á móti krónu frekar heldur en að segja þú ert sjötíu og fimm prósent öryrki ég held einfaldlega

þetta sé jákvæðari og svona meira uppbyggjandi nálgun að nálgun að sem sagt koma inn í vandann út frá þessu sjónarhorni síðan þarf bara

að yfirvinna þá tortryggni sem mér finnst að mörgu leyti eðlileg hjá

af því að þeir hafa nú telja sig hafa þannig reynslu af stjórnvöldum að það borgi sig að taka öllu með smá fyrirvara að þá finnst mér sú tortryggni eðlileg en ég held að það sé bara eitthvað sem við verðum að yfirvinna verðum að fá hérna ákveðna rétta lágmarksframfærslu fyrir þennan hóp síðan þurfum við auðvitað að taka á starfsgetu við

þetta við hugsum þetta alltaf rangt við hugsum alltaf að þeir vilji ekki vinna en fólk allir vilja vinna og

vilja komast út mun aldrei geta farið út á vinnumarkað en í

dag er fjórðungur öryrkja sem er með atvinnutekjur fimm þúsund manns er það ekki jú þannig ég meina það virðist vera vilji til þess að vinna það er algjör vilji en það bara kerfið er sko

sko Svíar gerðu eitt mjög flott þeir sögðu bara við við fólk farið út að vinna gleymum einhverju starfsgetumati farið út að vinna þið megið vinna í tvö ár og hérna borgið bara skatta vegna þess að við skulum átta okkur á því að eins og staðan er í dag erum við með hóp öryrkja sem er heima við borgum þeim og þeir gera ekki neitt en margir þeirra gætu já gætu en ef við sögðum bara við þá farið og finnið ykkur vinnu borgið skatta við skulum sjá til

eftir tvö ár Svíar gerðu þetta þrjátíu og þrjú prósent skiluðu sér ekki inn í kerfið aftur hugsið ykkur þetta er sko svo svo einfalt en eins og er verið að tala um í starfsgetumati í dag sko Samtök atvinnulífsins heimta alltaf hérna sko einhverjar hlutabætur hálfan lífeyrir og svo máttu fara að vinna eins og þú vilt tórir ekki einu sinni á bótum eins og í dag þá ertu bara sveltur á hálfum lífeyri og svona eigum við ekki að hugsa við eigum

fáið ykkur sem getið sjáum hvað við getum náð mörgum út síðan skulum við tala um starfsgetumat eftir það eða hjálpa þeim sem ekki ná ég held einmitt að partur af því sem Guðmundur sagði þarna að lausnin felist í því ég hef talað við allmarga sérfræðinga í þessum málum eftir að ég vakti fyrst athygli á þessu á þingi fyrir hvað hálfu ári eða einhvern tímann í vor þessum tölum og þessum hlutföllum og þessum ungu drengjum ekki síst þeir segja sem svo

svo lykillinn að því að þessir strákar nái bara heilbrigði aftur og verði fullir þátttakendur í þjóðfélaginu er einmitt að gefa þeim hlutverk að þeir þurfi að mæta einhvers staðar og þetta gildir svo sem ekki bara fyrir stráka á þessu aldursbili en að þetta fólk þurfi að mæta einhvers staðar það hafi skyldur að uppfylla það hafi ábyrgð mæta í skóla mæta í vinnu og bara bara finna tilganginn aftur í lífinu og það er og

og til þess þarf líka að virkja atvinnulífið atvinnulífið þarf að vera tilbúið að taka á móti þessu fólki segja hérna er tuttugu og fimm prósent starf þarna er grunnurinn vegna þess að það vantar vinnu það er ekki búið að tryggja neitt ríkið er ekki

búið að tryggja neinum öryrkjum og öðrum vinnu bæri ekki vegna þess hvað gerði Strætó þarna þegar var endurskipulagt í Strætó á sínum tíma hverjum var fyrst það er enga vinnu garanterað fyrir fólk þess vegna verður að þetta hlýtur að vera partur og þess vegna segi ég byrjum á því núna segjum öllum farið út að vinna finnið ykkur vinnu og síðan þarf ríkið og bær að ganga sýna gott fordæmi og segja heyrðu ókei við ætlum að skapa vinnu fyrir og sjá til þess að það sé bara ákveðin fyrirtæki sjái til þess að það sé ákveðinn fjöldi öryrkja ráðinn til

þú getur ekki tekið veikt fólk og hent því bara út á guð og gaddinn og sagt við ætlum að borga hálfar bætur farðu og finndu þér vinnu ég meina fólk lamast bara við tilhugsunina þess vegna eru öryrkjar svo mikið á móti þessu vegna þess að þeir vilja þetta öryggi að vita að framfærsla þeirra er tryggð síðan vilja þeir fara út og vinna ef þeir detta til baka vegna þess að við vitum hvernig er með geðsjúkdóma við vitum aldrei hvernig ástandið er frá mánuði til mánaðar ef þeir detta til baka

þá er einhver sem grípur þá þegar menn sjá svona tölur eins og eins og þessa fjölgun í tilteknum hópum þá kemur alltaf upp þessi umræða heyrðu menn hljóta nú að vera að svindla á kerfinu haldið þið það nei veistu sko ég er búinn að vera í þessu kerfi það vill enginn

ég segi bara ef þið finnið þessa einstaklinga sem vilja svindla sér inn í

kerfi og vilja vera í þessu kerfi þá eru þeir alvarlega veikir og þá eiga þeir að vera inni í þessu kerfi hann hérna ráðherrann sagði í ræðu sinni á fimmtudaginn ef við gerum engar breytingar aukum ekkert greiðslurnar til örorkulífeyrisþega aukum ekki framfærslu eða neinu öðru algjörlega óbreytt kerfi til tvö þúsund og þrjátíu þá fara greiðslurnar

á föstu verðlagi úr ríkissjóði úr fjörutíu og einum milljarði í níutíu milljarða árið

tvö þúsund og þrjátíu ókei notum þessa peninga látum þá fara að vinna þetta þetta er tvöföldun á útgjöldum að minnsta kosti ég í mínum málflutningi

hef ekki nálgast þetta út frá þessu heldur bara út frá þessu mannlega sjónarmiði að dæma ekki fólk til langvarandi eða hugsanlega ævarandi örorku

sem sem sem

en auðvitað má alveg hugsa þetta líka að þetta sé tvöföldun á og hvað við erum með um það bil með sjötíu og fimm prósent örorku um það bil tuttugu þúsund eða tæplega í dag og spárnar sem okkur voru kynntar í fjárlaganefnd um daginn gerðu ráð fyrir því að þeir yrðu þeir yrðu þá komnir í þrjátíu þúsund innan

við verðum að snúa við af þessu kerfi og við erum alveg hjartanlega sammála um

kemur dálítið á óvart þið eruð svo sammála þetta gerist nú ekki oft hérna

þú varst kannski að vona eitthvað annað nei reyndar ekki en það verður bara gaman að sjá hvernig skilar sér á þinginu Guðmundur Ingi og Páll kærar þakkir fyrir

segjum þetta gott í bili sjáumst annað kvöld veriði sæl